komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld förum við næstum því út fyrir endimörk alheimsins með geimfarinu

heyrum af risa

jólabrauði og hlaupandi jólasveinum í Þýskalandi og segjum svo frá nýrri íslenskri barnabók í krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar

eftir rúmlega fjörutíu ára ferðalag er geimfarið Voyager tvö komið að ystu mörkum sólkerfis okkar bandaríska

geimfarið er nú í um átján milljarða kílómetra fjarlægð frá jörðu vísindamenn NASA geta enn þá fengið upplýsingar frá geimfarinu en það tekur skilaboðin um sextán og hálfa klukkustund að berast til jarðar skilaboðin ferðast á ljóshraða en til að setja það í samhengi þá tekur sólarljósið bara um átta mínútur að berast til jarðar samkvæmt NASA verður farið virkt í um fimm til tíu ár til viðbótar upplýsingaöflun minnkar með tímanum af því orkan minnkar og líka af því það er svo rosalega kalt í geimnum teiknimyndanna Bósi ljósár sagði oft að hann ætlaði út fyrir endimörk alheimsins en mun ekki komast þangað að lokum fer það út fyrir endimörk okkar eigin sólkerfis svokallað þess þarf Voyager að ferðast í um þrjátíu þúsund ár í viðbót

eru manneskjur ársins tvö þúsund og átján að mati bandaríska tímaritsins time tímaritið kallar hópinn verðina

og segir að fólkið hafi staðið vörð um sannleikann tímaritið time hefur valið manneskju ársins frá árinu nítján hundruð tuttugu og sjö

sem byrjuðu metoo byltinguna voru valdar sagt var frá manneskjum ársins tvö þúsund átján á þriðjudaginn í umfjöllun blaðsins kemur fram að hópur víða um heim hafi lagt líf sitt í hættu við að upplýsa almenning um sannleikann blaðið segir að margt

hafi átt erfitt ár og oft hafi verið reynt að koma í veg fyrir að þau fjalli um ákveðin efni blaðið útnefndi nokkra fréttamenn manneskjur ársins og gerði fjórar mismunandi forsíður margir aðrir voru tilnefndir fyrir störf sín og þær afleiðingar sem skrif þeirra hafa haft það var nóg fyrir alla á árlegri stollen brauðhátíð á

í Þýskalandi nú á dögunum hápunktur hátíðarinnar var að stór hópur bakara og seldi gestum og gangandi brauðið í ár var risastórt og vó þrjú þúsund átta hundruð og fimmtíu kíló eða næstum fjögur tonn íbúar

í Þýskalandi lituðu bæinn rauðan þegar árlegt jólasveinahlaup fór fram um þúsund íbúar klæddust sínum fínustu

og hlupu um götur bæjarins þetta er í tíunda sinn sem efnt er til jólasveinahlaups í bænum en það á að hvetja til heilsuræktar jafnvel þótt það sé vetur skipuleggjendur segjast himinlifandi með að hlaupið sé orðið þriðja fjölmennasta Evrópu aðeins París og Búdapest geti státað af fleiri skokkandi sveinum nú ætlum við að fá bókaorm til þess að segja okkur frá nýrri íslenskri barnabók í krakka spennandi og drungaleg

hvað er það besta við söguna bara svona

þykir vænt um bókina og maður tengir

manni þykir vænt um karakterana eða ég myndi segja það og það var svona manni leiddist aldrei þegar maður las bókina fyrir hvern er sagan að þínu mati ég myndi segja frá kannski níu til tólf ára út af því að yngir krakkar gætu kannski fengið martraðir hvaða hvaða lærdóm má draga af

að treysta vinum sínum og

já þetta er fyrsta bókin og hún er eina bókin sem

kemur út í febrúar og þetta verða held ég fimm bækur eða sex bækur

týndu jólin eru nýir íslenskir

sem sýndir eru á

sem eru alveg að springa úr

þættirnir verða alls fjórir og annar þáttur verður næsta laugardag klukkan sjö mínútur yfir sex svo er alltaf hægt að horfa á krakkaruv punktur is